Ke noʻonoʻo wau i ka huaʻōlelo o "manakā", noʻonoʻo wau ika hiamoe wale ʻana ma o ka pela moe palupalu loa me koʻu kelepona ma ka a.c. a me ka makemake ʻole e hana i kekahi mea, ʻaʻole mamake hele i ka lua, ʻaʻole paha makemake e ʻai akā ʻaʻole makemake e haʻalele i koʻu wahi ʻoluʻolu.